Naquiiꞌntaaⁿ jâ nnꞌaⁿ tjachuiiꞌ chiuuwaa na machꞌeenaꞌ sa̱a̱ naquiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ joꞌ na majndyeti tiempowaa na jmeiⁿꞌ sa̱a̱ mati jeꞌ waa cwii tiempo yuu na cwiiwiteiⁿ chaꞌxjeⁿ na chiꞌ noviembre ndoꞌ ñequio chiꞌ diciembre ndoꞌ mati jeꞌ waa tiempo yuu na cwiwaꞌ chaꞌ na cwinaⁿnaꞌ chiꞌ mayoꞌ hasta wjaanda̱ na cwiwaꞌ hasta chiꞌ octubre joꞌ luaaꞌwaa na machꞌeenaꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ tjachuiiꞌ chiuuwaa na waa naquiiꞌntaaⁿya.